<hesitation> a saki te dede bio a saki kuma a bio betea; i teme memgba belea <hesitation> i mie piki kuma biobele ma-e biobele ma-e; jaa saki a mie saki kuma <hesitation> a mono te saki kuma i igbiki koko wari bo ai diki kma, a bio ton-a igbiki erite i meni biobele ba, a meni mu ye-sor-a fe ba, na ma na, <hesitation> ani-sor na fe ba, a sor wa te yeri na, i di na, i awome na fi ti te, dere ku dere ku te bi belema bele ma te meni mangi na kro na ba te saki memgba fie fe te sor te iru fe ba fi ba, jaa saki idi piki bio ton-a bra bo mu ye fe te ke bo diea priba a meni i teme memgba meni-meni ma te ai biobele ba, en ye-o go-go-e i gani bai so a ke bio bele a, i gani a ke deri te ai bro ma because. Ani resi ani teme meni-meni ke i pri, <noise> ene me ibi prim bebe i <hesitation> ere-ye go-go-e i teme bele ma; eni woriso ike dere; i gbanima na i bi-e so i gani doku bia tie gote ene me ani bu prila-wer; jaa saki i saki kma i bio ton-a bo i sin te bo mie anga bo, bo mie oki, i bio i saki kma i bio ton-a bra gbri i bi-e i troko bo te i an rite, i-kite i ke i amie miete i bio ton-a bra bo; ye <hesitation> anga anga bo i troko sme te ani me ani ibi ene; ene me bio i biogbon sia, i kruru-a i owua, <hesitation> i emi te i bi-ai ibi-i ani troko me bo bo te iyer so ke teme beleai te ene go-go-e i teke i ene ibi, i ene ibi ani ene-ibi me ani sme ke orubo bo pri na ibi bra; ene go-go-e wabio bele na i bi te i bi te ibi-ai ibi-ai mie diki na ibi, ani sme na ibi.